Tu tari iilum tɔka tɔka la bunaasi. Bunaasi wa de la, buyima puan de la: Iilum za'a, tara kãtɛ si'isegɔ iilum, kelum tara pugum ka tara kãtɛ iilum gee ti bunaasi la me puan de la iilum sebo ti ba yese bu kãtɛ paŋa la za'a fɔresɛ bu puan. Bam boi toto'ore se'em n ŋwana: Iilum za'a iilum la, iilum buna wa tari kãtɛ mɛ zo'e ba puan, iilum sebo me n de kãtɛ si'isegɔ iilum la, kãtɛ boi bini amaa ba ka tiɛ niŋa zo'oge bii iilum zã'a iilum n tari kãtɛ zo'e se'em la. Pugum ka tara kãtɛ iilum la me de la iilum sebo ti kãtɛ la fii wa pugum ka bɔna di puan. Gee ti iilum sebo ti ba yese bu kãtɛ paŋa za'a fɔresɛ di puan la, kãtɛ ni boi bu puan amaa ba n yese ba fɔregɛ bini la, kãtɛ la ka le tara paŋa bɔna iilum kaŋa puan le yɛ'ɛsa.